بي سنة الألفين وتسعة أصدرت شركة zynga على الفايسبوك لعبة إسما farm ville أو المزرعة السّعيدة هيدي اللّعبة كانت كتير كتير كتير محبّبة بالنّسبة لإلي وبحب إلعبا لحالي، هلّأ هوّ كان في مِشتركين تانين مُمكن نكون نحن ما منعرفُن أو هنّي من بلدان تانية بس أنا كنت إلعبا بشكل فردي لحالي وهيّ لعبة عِبارة عن مزرعة كبيرة أول شي بتبدء بي بيت زغير أو كوخ وشوي شوي بي صير تعمل مَزْرَعتك وتكبّرا بتجيب بَقر، بتجيب دجاج، بتجيب أحِصْنة، بتجيب خنازير، ومع الوقت كل ما تكسب إنت مصاري بي إنّك تبيع البيض لي بيطلَعو من الدجاج، أو الحليب اللّي بتعملو البقرة، أو الجبنة اللّي بيطلع من البقرة، أو اللّحمة اللّي بيطلع من البقرة. بيصير بي هيدول ال coins أو المصاري تِقدر تزرع مزروعات كتيرة متل البندورة، الجزر، أو الخيار، أو شجر التفّاح، أو شجر اللّيمون، ومن بعد ما إنت تزرعُن بي حددوا لك وقت إنّو إنت بعد فترى بدّك تُقطُفُن ولمّا بتُقطفن يعني حان الوقت إنّك تبيعُن وهيدا الشّي كان فيو نوع من المُتعة الّي كتير كبيرة والّي بتخلّيك على طول مِنتظر شي.

بتحدّد نوع أكل لحيواناتك جديدة. فا هيدي دّ اللّعبة بالنّسبة لإلي مِرتبطة بطفولتي وهيّ من أكتر الألعاب الّي أنا كنت حب إلعبا، كنت إلعبا على ال computer مش على التّلفون، فا هوّ كانت تكون على شاشة أكبر وكنّا نستمتع فيا بعد يوم من الدِّراسة الطّويل والمُتْعِب، <noise> ونيجي نتفقد <hesitation> وين صارو اللّيمونات، وين صارو التفّاحات، وأدّيه بعدنا نروح نقطُفُن ولحتّى نبيعُن فا كانت زي كأنّو هيّ بداية لحتّى نحن نبلّش نستخدم التّجارة بالحياة وطريئة الشّراء والبيع من عُمْر صغير.